fjórar eða fimm mínútur eða eitthvað þetta er alveg að koma hjá mér æfingin skapar meistarann

á Reykjanesi og búa þar tæplega átján þúsund manns Reykjanesið er alveg magnaður staður því þar má sjá milli meginfleka jarðskorpunnar og Norður Ameríkuflekans á þurru landi þar er nú búið að setja brú þar sem hægt er að labba yfir í aðra heimsálfu jarðfræðilega séð hingað erum við komin til að kynnast þeim Ísak Lilja ég er í Myllubakkaskóla ég er í Njarðvíkurskóla

ég heiti Lilja Rún og er ellefu ára og ég bý í Reykjanesbæ

þetta Harry Potter hálsmen þetta er svona bolti frá leikjunum sem eru alltaf í myndunum Quidditch eitthvað ég heiti Ísak Jensson ég er tólf ára og

pening til er hjarta mitt til að elska og heilinn minn til að hugsa ég og fjölskylda mín við gerum margt saman við

förum rosalega oft til útlanda ég tala fjögur tungumál pabbi minn er frá Spáni og mamma mín er frá Filippseyjum mamma mín

alveg eins og pabbi minn hann er lögga og mamma er hjúkrunarfræðingur en þau eiga samt bílaleigu og gistiheimili og tvö börn besta við að búa í Reykjanesbæ er að vera með í ljósanótt ljósanótt er hátíð sem fólk má mæta á þar er fullt af tækjum tónleikar og flugeldar það er rosalega er ekki brennisteinn í vatninu

í Reykjanesbæ

hún heitir Grýla sem býr hérna í bænum en Reykjanesbær varð til við sameiningu nokkurra minni bæja meðal annars Keflavíkur og

Njarðvíkur og þeir sem hafa flogið til útlanda kannast væntanlega við að hafa farið á Keflvíkurflugvöll og flogið þaðan í fríið einu sinni var bandaríski herinn með aðstöðu á vellinum en hann fór árið tvö þúsund og sex en nóg um sagnfræðina kynnumst krökkunum betur að leika einhvern vera að búa til mynd ég fór við vorum á þriðju nótt eða eitthvað þá kom þjófur um nóttina og

þá var lögga niðri og ég vissi ekkert hvað var að gerast svo næsta daginn þá var ég og bróðir minn við vorum saman í herbergi og svona tvö rúm inni í herberginu

náðum ekki að opna þannig að afi minn þurfti að fara út í búð og kaupa skrúfjárn til þess að taka hurðina af svo við gætum komist út

myndi velja mér ofurkrafta þá myndi ég myndi annaðhvort vilja vera ósýnileg geta verið ósýnileg eða geta heyrt hvað fólk er að hugsa þá myndi ég vilja fá að vera breytt heiminum þá myndi ég

væri ókeypis sem

ekki heimili myndi eiga heimili og líka

eiga engan eiganda ég vildi að þau ættu einhvern stað til þess að

má ég ekki mamma með í leikinn þramma mig langar og við erum bláa liðið

ég heiti Daníel Elí og ég elska Andrés önd ég heiti Kristín Salka og ég hef áhuga á fótbolta og við erum gula liðið

þetta eru liðin okkar í dag en þrautin okkar í dag er að búa til hafið þið heyrt um það áður nei má ég sjá

hversu margir hérna inni eiga ég hélt það en við skulum sjá hvað er í kössunum takk fyrir þetta krakkar þau hafa tíu mínútur eins og vanalega til að leysa þrautina og tíminn fer í gang einn tveir ég vissi ekkert hvað þyril ég hélt það yrði mjög erfitt ég var bara mjög stressaður mjög mjög mjög ég var ekki alveg viss um hvað þetta væri frekar létt

ég held ég hafi aldrei heyrt talað um og fór svo í bíó með mömmu ferð þú í bíó með

mömmu þinni já já eða nei ég hitti hana bara einmitt hvaða mynd sástu nýju star Wars hún var geðveik mig langar svo

mjög góð en veskinu hennar mömmu var stolið í hléinu

var ekki eins gaman í alvöru já

jæja krakkar við skulum bara hafa þetta stutt í dag

dag ef þið eruð búin að skrifa niður heimanámið þá minni ég á afmælishátíð í Sigyn milli klukkan tvö og fjögur í dag annars bara takk fyrir skemmtilegan dag og góða helgi kíkjum í töskuna nei við eigum ekki að vera að kíkja í annarra manna tösku ég verð að kíkja í töskuna

ókei vá það þetta er ekkert mynd af mér þetta hlýtur þá að vera að vera veskið hennar mömmu þinnar af hverju segirðu það ert þú að segja mér já greinilega við þurfum að hringja í lögguna ég er með miklu betri hugmynd hvað hringjum að hringja í lögguna látið mig hafa töskuna og veskið ekki veskið hennar mömmu ókei bara töskuna veskið hennar mömmu ókei bara töskuna ég límdi á mér puttana saman ég var dáldið lengi að losa

hjá bláa liðinu hvernig gengur við erum ekki ennþá búin að festa

ykkur vantar sem sagt miðjuna

er

eitthvað erfitt já já það er eitthvað erfitt betra að nota límbandið

það ekki alveg þið haldið áfram að prófa ykkur áfram hvernig gengur hjá gula liðinu það sem við þurfum að gera samt núna er þið megið draga gult eða blátt jæja Daníel gult eða blátt babbspjald loksins farið að prófa þau ég hef aldrei prófa flugugleraugu ég skal segja ykkur það og við drögum babbspjald hérna hinum megin gult eða blátt skiptir engu máli gleraugu að eigin vali þannig að það munu allir fá gleraugu og það er að sjálfsögðu stórhættulega spurningakeppnin sem er alltaf á sínum og það eru stuðningsliðin sem svara spurningunum og geta nælt sér í þrjú stig þau eru komin með gleraugun við ætlum að kveikja á perunni og tíminn fer í gang einn tveir og Hildur og Kristín fyrst þið hafið svona

sko allir út núna ætlum við að kíkja á bak við tjöldin við gerð myndarinnar ekki sjálfa þig eftir Birnu Guðlaugsdóttur ég heiti Birna ég er ellefu ára myndin mín heitir ekki sjálfa

myndin mín er um að það eru tvær stelpur sem hafa þekkst ekkert svakalega lengi en þær eru mjög góðar vinkonur og ein þeirra getur séð inn í framtíðina var að komast að því ég verð veik á morgun hvernig veistu það

að myndin mín sé að fara að vera sýnd á RÚV finnst mér rosalega mikill heiður

ég vona að ykkur finnist myndin mín skemmtileg ekki sjálfa þig verður sýnd í Stundinni okkar næsta sunnudag

bara halda gleraugunum eru hræðileg en samt skemmtileg þau voru alltaf að detta af og maður má ekki vinna nema með gleraugum honum fannst þau óþægileg ég fékk hans gleraugu ef maður horfir á

vonandi vinnum við mig langar að

gengið vel að svara spurningunum kannski svöruðu þau vitlaust viljandi

snýst er er hægt að halda þessu uppi þetta

sem átti að vera í miðjunni settuð hana hérna á þið höfðuð lítinn tíma en þetta er vel gert vel gert hér má ég sjá gula lið festa á spjald og það snýst frábært frábær árangur hjá báðum liðum bláa liðið hefði kannski þurft aðeins meiri tíma en þetta gekk allt saman upp og nú ætlum við að prófa

er komið að því að prófa

gjörið svo vel syngja Gamla Nóa gjörið svo vel þá prófum við gula aftur tveir

gala einn tveir og frábært frábær árangur hjá öllum keppendum í dag við teljum saman stigin og stöndum á öndinni þá förum við yfir stigin og við byrjum á stuðningslið spreytir sig þar er jafnt tvo náðu sér í gula liðið þrjú stig bláa liðið tvö stig æsispennandi þá förum við yfir spurningarnar hversu lengi hefur manneskju tekist að snúa fjórar mínútur og fjórtán sekúndur þrjár mínútur og tuttugu sekúndur fimm mínútur og tvær sekúndur bláa liðið segir fimm mínútur og tvær sekúndur og gula liðið fjórar mínútur og fjórtán sekúndur hve marga heila hringi snýst jörðin á hálfu ári a hundrað áttatíu og

b hundrað tuttugu og tvo hringi c áttatíu og

bláa liðið sagði a og gula liðið sagði b hvað eru

þrjú hundruð sextíu og fimm b þrír c fimm þar voru liðin sammála og sögðu bæði c fimm og nú spyr ég standa þessi svör já já já þá eru þetta úrslitin og ég bið krakkana um að kippa í að klára allar þrautir dagsins en það var gula liðið sem var sigurvegari í dag við